Mamlakatimizda <hesitation> tahminan o'n o'n besh turga yaqin qushlar yashidi. <hesitation> Bilishimcha ular orasida ko'chib yuruvchi va doimiy yashovchi qushlar ham bor.